Na mirie lop ganam nailangip la tume <noise> teruara parabira, <hesitation> tume teruara tume paraktung parabira iap ga nabiriap la tume tunama ga tume tula durirung.